أجمل ورود وأجمل زهرة شفتها هي زهرة الياسمين، لونها أبيظ وجميلة، وريحتها نفاذة، ريحتها مميزة جدا، وكثير أحب هذي الزهرة لأن إلها ريحة العطور، وكمان يسوو منها العطور، وهذه الزهرة زرعناها في البيت عندنا وهي زهرة جميلة ولونها مميز.